Apya ndye ba fi e eyeo yna, apya yi ynawo kpe gnuaba, epya gbmari, epya gnuaba, epya gnuacha, epya gnuanyi, epya gnua tnu, epya tnuwnye, epya tnaba, epya tnacha, epya tnanyi, epya gnuawo, epya ynawo tu gbmari, epya ynawo tu gnuaba, ba yi apya ndye ba fi e eye lo yna. Dna e eye babario, de yi eye gnuaba, eye gnuaba edye wo hna, wo yi efe dodo dna wonda edye efe yi, efe ynawo kpe gnuanyi, wo yi efe edye a kni abwa a snu gbmada ge a kpe ede kynari ge fedye hna yna, he ga dye aza wye ba zna feri hna yi ede kynari kpe, efe de yio, efe epya tnachha, epya tnacha yi epya edye a che e he che aza gnudo e he bwario, a bma a snu epya dye hna wo gbada, he ga dye. A a snu abe epya ynawo kpe gnuaba wo yi epya wonda edye a snu a yesu mama 'be ge yna n, eyi efe ndye a ma yesu ge yna, a snu yesu gbmada tugni ge fedye a ma wo ge yna a ga efe dye hna wo chni tutuo wyangofe woshi kpe gnuatnu wo yi efe ndye a snu yesu gbmada ge yna, bena fedye hna wo yi fedye yesu wa zhi nyize ge yna n, a ga efe dye hna dna lo a snu wo gbmada, a dyi badye 'yna fedye hna yi, a che pyi a lo do bwari, a kpa ynadyi dyi a kpa sni. Epya nyiri, epya nyiri efe yio efe knusnuyi hna, a ga gna dye wori hna dye yi efu 'fe, he ga dye a dyifu fedye hna yi, hari zado ga dyifu e yi shna bedyegoyi nyi, zado wo dyifu wo gna dye eza tsu, a ga tibu Zhi ba zhi, wo dageyi ga gna dye efe wori yi nini n, dye fudyi fe yi nini n, aza nubo wa yna zado bi, bena wa snu aza ga buti, ba dageyi ke be kpeko dye efe fudyi fe yi nu m, zhi ba zhi wo ga gna dye efe fudyi fe yi n, dna epya nyiri hna lo kuma, efe de dna edye a snu, fedye yesu wa tsu ga laga ge yna, a de chegnudo fedye hna yi, a ga lo pma, a lo a kureshni esni ynatnu, a duya a lo pma, a la tsi pma, a ko nyi, a ko 'nyi a la wo 'ye tu, azhi ba kpma e pma, a ga duya a lo etsu bwari, za wo yi ezhi dageyi yna a ga lo wo bwari, a zhi ba lo wo bwari, a la jni fi wo, a zhi ba jni fi wo, a wo sa gaba, gaba, gaba gnu bocha, a zhi ba wo sa gaba a ga de ga wu Zaza ga lo wo bwari, zaza zhi ba lo wo bwari, a zhi a, zaza zhi ba lo wo bwari zni, a ga lo a lo fu nuwna ke a chegnudo fi e wo 'ye latu ba, a zhi ba chegnudo fi e wo 'ye latu ba, a da wo, a da wo beta, a zhi ba wo beta zo da, a ga de kna, feri dye hna de yi badye ynadyi fe, zaza ga de wodye yna dyi fedye hna yi.